<hesitation> pues aparato ñu xeniuxa xa kida produc siri ñya, xa wixí, te xa wixínu xeniu xa kida conservaxi na alimento na fruta nxu tauwanunu madi kida descam ponexti nadi ko kusiña ko nu wixí ho kutuxite kudisixi, uni kiu hasta una kiu kundexi xa xa refrigerador nu xa kida producir ñyu xa wixí nxu kida producir nxu aparato ñu.